Raha sendra mamboly mandritra ny hain-tany aho dia ny fomba ahafahako miaro ny voly izany dia manondraka an'ilay voly, mila manao manana lava-drano enao izany dia maka rano ao dia iny no anondrahana an'ilay voly matetika mandra pahatongan'ny orana, dia, <hesitation> arahana foana izany ilay rano ahafahan'ilay voly tsy maty.